Ndikka mi yara kafe, marɗe, nebbam, e siga, ngam kala kafe ɗo ɓuri welugo, ɗe ɓuri welugo am. To mi heɓi mi hawtii ɗum e bireedi, mi ñaami, mi yari, mi haari, foti mi ñalla, mi ñamaayi goɗɗum, sey ni mi waɗaka yargo ndiyam.